Indraika isan-kerinandro akeo zaho mihignana amigna hotel, <hesitation> ny hotel <hesitation> hoe tegna hoe hidirako be ah: Gastro pizza ah, de tend'M ah, de Puzzle.